Zéro, roy, efatra, enina, valo, folo, roa amby folo, efatra amby folo, enina amby folo, valo amby folo, roapolo, roy am'roapolo, efatra am'roapolo ,enina am'roapolo, valo am'roapolo, telopolo.